فكرة استعمال الحيوانات في البحوثات العلمية ما أخلاقية تماما، لكن ما عندنا لها بديل فهي ضرورية و لكن في نفس الوقت العلماء قاعدين يبحثوا عن بدايل اكتر أخلاقية من الحيوانات في البحوثات دي، زي بيجربوا يعملوا خلايا بتنمو في المختبر بتشبه خلايا الإنسان أكتر عشان تدينا نتائج أحسن و في نفس الوقت نستبدل الحيوانات.